Eshikhaya lulala. khabili. khatanu, khame. khorano. sita. saba. mnane. Tisa. kumi. khumi. nende lulala. khumi nende khabili. khumi nende khataru ekhumi nende khame. ekhumi nende kharamo. ekhumi nende sita. ekhumi nende saba, ekhumi nende mnane ekhumi nende tisa makhumi kabili. makhumi kabili nende lulala. makhumi kabili nende khabili. makhumi makhumi kabili nende khataru. makhumi kabili nende khanne makhumi kabili nende kharano. makhumi kabili nende sita. makhumi kabili nende saba. makhumi kabili nende mnane. makhumi kabili nende tisa. amakhumi kataru. amakhumi kataru nende lulala. amakhumi kataru nende khabili. amakhumi kataru nense khataru. amakhumi kataru nende khanne. amakhumi kataru nende chirano. amakhumi kataru nende nende sita. amakhumi kataru nende saba, amakhumi kataru nende mnane, amakhumi kataru nende tisa, amakhumi kanne. Amakhumi kanne nende lulala. amakhumi kanne nende khabili. amakhumi kanne nende kataru. amakhumi kanne nende khanne. amakhumi kanne nende kharano. amakhumi kanne nende sita. amakhumi kanne nende saba, amakhumi kanne nende mnane. amakuhmi kanne nende tisa, amakhumi kharano, amakhumi karano nende lulala amakhumi karano nende khabili. amakhumi karano nende khatani. amakhumi karano nende khanne, amakuhmi karano nende kharano, amakuhmi kharano nende sita. Amakhumi karano nende saba, makhumi karano nende munane, makhumi karano nende tisa, amakhumi sita, amakhumimi sita nende lulala, makuhumi sita nende khavili amakhumi sita nende khataru amakhumi sita nende khane, amakhumi sita nende kharano, amakhumi sita nende sita amakhumi sita nende saba, amakhumi sita nende munane, amakhumi sita nende tisa amakhumi saba. amakhumi saba nende lulala, amakhumi saba nende khavili amakhumi saba nende khataru amakhumi saba mende khane, amakhumi saba nende kharano, amakhumi saba nende sita, amakhumi saba nende saba, amakhumi saba nende muname, amakhumi saba nende tisa amakhumi munane. amakhumi mnane nende lulala amakhumi munane nende khavili amakhumi munane nende khataru, amakhumi munane nende khane, amakhumi munane nende kharano amakhumi munane nende sita, amakhumi munane nende saba. amakhume munane nende munane amakhumi munane nende tisa, amakhumi tisa nende lulala, amakhumi tisa nende khavili, amakhumi tisa nende khavili, amakhumi tisa nende khataru. amakhumi tisa nende khane, amakhumi tisa nende kharano amakhumi tisa nende sita, amakhumi tisa nende saba, amakhumi tisa mende munane amakhumi tisa memde tisa. emia indala.